म्हारा अतर साइड जू खातू डोड्या करया है बी जिणावर ना चित्रो किया करया हाँ। वो खातो डोडण अपणा शिकार ना कब्जो कर लेवा है ओर। कभी करना बाद में बू आराम ऊ वनो भोजन करया करया है। यात्रा मिनाक उन ना देख्या है विन ना देख्या है वा आपरी धानिया में बढ़ जवा है। मिनाक लुगाई तबर बिना देखर आगे ही रिया करया है। अन्रा वास्ता बू जादा तर्र जंगल क्षेत्र में ही देख्यो जवा है। इततो खतरनाक होया करया है कोई होच भी नीं सका है। बू खातूं डोडण अपणा शिकार ना वश में कर लेवा है ओर जित्रो बू चावा है बत्तो शिकार वो अपणा बस में कर लेवा है।